افضل كتاب قريته في الآونة الأخيرة اهو كان البرمجة اللغوية العصبية للدكتور إبراهيم الفقي وان أرشحه لانه يعني في وايد أشياء مفيدة نتعلمها يعني كبشر عن التفاعل بينا وبين بعض ويعني شلون تتحكم في كل شي عشان تسوي قرارات سليمة وعشان يعني تقدر تتحكم في عواطفك اكثر